ଜୁଲାଈ ମାସା ଵିଷଯରେ ଭାଵନା କରନ୍ତୁ। ଯହାଂ ସହୀତା କାନା ଜଡିତା ଅଚ୍ଛୀ। ଅପନାଂକା ମୁନରେ କାନା ଆଶିଯୋ। ତଭାରୀ ବର୍ଷା ଅନିକା ସୁନ୍ଦରା <hesitation> ହରିତାଲ ପ୍ରକ୍ତୁତି।